Qo'lni to'g'ri yuvishda qo'llarimizni iliq suv bilan ho'llab, sovun bilan yaxshilab ishqalashimiz. Yigirma soniya davomida qo'l kafti va barmoqlarni yaxshilab ishqalab, keyin suvda yaxshilab yuvib, toza sochiq bilan quritishimiz kerak!